عشان اغير عجلة العربية برفع العربية كده بالكوارك وبعدها وسط المسامير وبشيل الكاوتش القديم اهم حاجة اني اشيل الكاوتش القديم علشان ما اتلخبطش بيني وبين الكاوتش الجديد وبعدها بركب الجديد وابتدي بالراحة كده اربط المسامير كويس واهم اتأكد ان المسامير مربوطة كويس.